Izy kôfa le magnatognotogno hegna regny matetiky ze zah magnagno <hesitation> izy efa tapitapahiny efa vita tongolo ley efa vita poavra efa vita sakaitany igny mbola lomagna agnaty vinegra na tsy zany za koa tsisy vinegra igny le felagna mapaza regny igny igny disagniny tsara igny hanaovanazy ambela helahela hely izy na cinq cinq minute na dix minute igny amizay lasa malemy lasa tsara le hegna lasa kara malemilemy zay de las- de tsy sarotra amizay kogny mihignan'izy.